Netai, yo imache ichop, ya imache ichop chaik ii, ipikee teta, kota iwendi ipirat teta eng' piy ira- iyonji imunanda itau ikei, kotairok ikee teta iipu cheko, ilaal maat ii, nyilalal maat, ta kokakolal mat ichukchukan cheko akipchei komie cheko, ipchei n akiteshi irongchi peek ipchei inde peek che cheikere ile yamei komieko ng'ot ko ka ng'ot ko ka kainde cheko kikombet akeng'e, indei peek kikombok aeng', aa kotaa kainde i- inde inde ma, irongchi sapurie akinde ma kota kainde ma, inde inde machanik, ng'o ka machanik chakaimache, ng'oka soya, ng'oka ng'oka chokoleti, indei indei tukul, indei cheimache a- akikany akikany kochamukonio kotaa kokakochamukonio inde inde sikaruk ii aki akikur komye, ng'ot ko kaitinye musaiti kora, ko imuchi inde musaiti soko sokoyai chaik kwanyinyitun ochei, ko musaiti ko ketit nekinyorchini nekinyorchini porest ko ng'ot ki nyoru. Musaiti ko yae chaik ko ko kwanyinyitun akotesun kimnatet akoisto myanwek alak tukul eng' porta, musaiti kotindoi ko- ko istoi istoi tukun chechang eng' porta ng'okaimyani ko akoi isop amu ketit nekolyol mising no, kora ko kotaa kairoo kiy i- i- ichape chaik kotaa kainde sukaruk ii, i- ikany kotokochamukanchi kidogo ak musaiti ichukai, ta kochamukanchi isilu isilchi isilchi tamusit ko taa kaisilchi tamusit, i- i- ii komuch anyun iee.